شوف يعتمد على المزاج، إذا أبي أروح مكان في ظحك ووناسة وسوالف أكيد بختار أروح مع ربعي لأن الجو بيكون خفيف وما عليه كلام، لكن إذا أبي شي هادي ورومانسي وفيه خصوصية أفظل أروح مع شريكي، لأن الجو بيكون مختلف يعني نكون أجرب ونتشارك لحظات زينة مع بعظ.